Man de suma dox bariwut, mun naa <hesitation> ñaari country rek laa laa visit mooy su paasee gambia bi ma dëkka sénégal, bissau, waaw sénégal, bissau.